أروح صلالة بدون تفكير، صلالة في الخريف جوها خرافي طبيعة خضراء وجبال مغطاة بالخضار، الواحد يحس إنه في مكان من الجنة الجو الرطب والأمطار الخفيفة بالإضافة إلى الأماكن السياحية الجميلة تخلي الرحلة مميزة، وبصراحة ما في أحلى من الاستمتاع بطبيعة بلدنا.